Bines anin gudda bek ka innini wari daat. tok shimpirea shimpirenen wari daati shimpiren tun aina birri jirtii. shimpire tokit jiraa ta wari diram mukir tatette wari flani daat. tuun gororrit jiraa gororrin yani won sound flani qabdii special sound ishia sun gororrin kiliqi kiliqi akan daati. lukunen kukukuuku yette kulifte sapalunen kurr kurr yede daata yani dum shimpire aina birria sololanen kiiq kiiq akan daata. duub aina birri sauti ishin ufkasa yasit birrit jiraa.